Argentina es un país con una climi mu variá, por mé delo grandíssimu qu'es i porque tamién da pal Atlánticu Sul, mu abiertu. Pal norti la climi es sutropical, con branus cálidus i úmidus, i iviernus suavis. La temperatura meya anual es d'alreol de venti graus. Ena Pampa la climi es templá, con branus cálidus i iviernus frescus. La temperatura meya anual es d'alreol de quinzi graus. Ena Patagonia la climi es fría i airosa, con branus frescus e... i iviernus mu fríus. Qualisquiá vivi pallí! Amus, yo no!